To araŋ goono ga maa aayi. Ay ga ba ay ma laasabu araŋ se no b'a sohõ. Ir gonda: Zero, i gu, iway, iway cindi gu, iri gonda waranka, da waranka cindi gu, kala waranza, daga waranza cindi gu, kala waytaaci, waytaaci cindi gu, kala waygu, waygu cindi gu, kala waydu, iri waydu cindi gu, kala wayye, wayye cindi gu kala wahakku, wahakku cindi gu, kala wayagga, wayagga cindi gu, kala i k'a Zangu. D'i ka Zangu nda i gu, kala zangu da iway, d'i ka Zangu nda iway, kala zangu nda iway cindi gu, d'i ka Zangu nda iway cindi gu, kala zangu nda waranka, d'i ka Zangu nda waranka, kala zangu nda waranka cindi gu, d'i ka Zangu nda waranka cindi gu, kala zangu nda waranza, d'i ka Zangu nda waranza, kala zangu nda waranza cindi gu, zangu nda waranza cindi iddu, zangu nda waytaaci, zangu nda waytaaci cindi gu, kala i ma k'a zangu nda waygu, zangu nda waygu cindi gu.